Tenaga surya ge yuke ia ge ngom pake so loho balon toma fola madoya, so loho balon linga, so loho balon toma pajeko bolo ua so loho balon toma rompong, toma sakola, toma sigi madoya, la labino tora ge kornono ua.